To aya chakwar iyalwa kna chazɗa giɗa la-chazɗa giɗa ftaghwaga bailin-ftaghuaga bailin gabaɗai ai ficha-ficha zudchakwar gabaɗai chkane cha aurech yaynagha zutchakwar hinasankna cha aurech yaynagha zucha kwar ftaghuasana kana habawai mbagda mbag gabai liing gabai ai, akaju wajaru waj gharan kwir gabdaya aka kwakwara wirkghigh gabɗai hawe mbakkda gabɗai liling gabɗai chkine zuddakwara da haldaghardga pati zudgabɗai chkine zuda ngwa. i ga patee zga diskwa chkane gabɗai chkine zda gda gabɗai chkane fili dumin wane zudakwar chkine gabɗai nanada ga dghuna jugda tama dakwara yahiwud yahgane yahiwud yagane gabɗai chkine zud dilda gda gamɗai chkine na nakada sghaida wazkfi lwa ska gole makkada kwakwara ee kiha nachske hagole kawai selkasag kagh kawai selkasag kagh kawaida da kwakwara da man patighha sana kna to sikena zɗa, zɗa giɗa luwa ai amma giɗaka lwaw zɗa giɗa luwa kirkire gaba kɗaya ngasina kuyakni waihagh hniva kiha hniva dghaikadag kaghdamga aure damga diskwa sana gafarin chiki sana chkin gabɗai zgrman mbuɗuk gabɗai chkine zga graha chka farigurda man mbɗuk zga graha chka gabɗai chkine aka chacham hazfich dghai chkine tamblizz hazfichda iytighh gabɗai chkine, a iytigh fiche dghaikada glagwa aska dghaida nglagwa thatarghanga zjar dghau gabɗai hasta paɗga yauwa zga kiha habawai ai wiyah skida zɗa gida mak zɗa giɗaha dghukadafga kwira wala laɗ hnida thakgha hniva kiha hniva dughukadag kagh daft Kagh handaftwir gabɗai chikine yahdgharkaga dughmbla gabɗai chikine kaga dughblada sghai gamɗai chikine wirkamda hazga dughmbla gabɗai chikine kagh gole gayo kagh gole kagurda kada huwargha gamɗai cikine to amma ftafich. hinakana dachamimaghka haschanai ndughlaɗ huɗaghil gabɗai chkingabɗai chkine luwachi hniva kihachi hniva ga dadaghmurchi hniva gabayaghmurchi hniva wurawodkada kwakwara dazulawadkada dughuda luwaw kawaddakada muru nach yaruwachwud luwaw ahava narayuwama. aluwava chaza. a chakwar <hesitation> giɗaluwa chakwar chaza. a cha gidɗaftaghua ayalawa, fta fich hina chakwara to amma ftafich hinakana dasghimaha zɗa giɗaw nga diɗa maɗ zɗaftfich hinavaɗai kuwira ahuighara azna huidadan faransa, azna huidada maghamagha, daghin zud huighir chikine gabɗai chine kuwire huayukgharchan sire chakwara to amma fiche zuchchakwar kana kokaiko huchakimagha aurifa kai kucha mansal kaghfa <laughs> kabari kawai kucha mansal kaghau azdiskwa huchakika huckak diskwa kna, salghnachima awayansagka sal gabɗai chkine ch kai ska wainsag sal gabɗai chkane stada huchakni gabɗai chkane ko auriga kristana ko auriga masalmisir hne kaga changwaɗ diskwa wadchakwar iyalwa nina mchaiga dadha ghmur chakwar iyalwa kna, dadhaghmur chakwar iyalwa zancha mchai kana da taugada wude Taw gdawad zuchakwar gabɗai chkane naina kai naina tha. authɗka wulaklak yarwa gabɗaina kwakwara kai juftawaghhina skachakwarlilin gabakɗai arasika skina juwakadaman kwakwara damandmanagh hneha julwasanagh skaghkawai ndlada luwakagh kawai dughukadag kaghda luwa kna zga dadhaghmursana chamchai kna dagata tau kagh kawai ga ghuja dughe. jughe sana yare sanama chanchna wadcha war chkane to zud gatagat gabɗai chkane zudda vaidamga hansete zudda vaidamga hanset gabɗai chkane vaiwud zud gabɗai chkane <hesitation> wutarva cameraghmurne zuchtakwar zud vaidamga hanset gabɗai chkine chkine vaiwude, gatagatwude manwadga kiha <hesitation> awad kwakwara wudna mchai mcha hne kiha hne hava nchkane kawud dghaida dghina gabɗaya chzza gi. a iyalwa ftaghwa. a, chza. a giaftghwa. a. da auri diskwa sana gdauda haldihlawadga cameroon kasete gakiha da music sana chkane zudgda gabɗai chkane wirkamda zud gubɗai chkane, chazza. a giɗafta ghwa. a amma ftafich hinakam gaskiya harga allah nga giɗa maɗ zɗava ngagiɗa maɗ zɗava kina, walli to amma halna abazil ai abazil a syal gabɗaifakai chachamka syach-alna ksa tahdi raɗai wallai sya chkine gabɗai chkane siyakun gabɗai chkane wallai juvrahka